Tanto dovieiva ëse bella costreita perché mi no son guæi da cammin. Dapeu beseurrieiva fâ tanto bell'allenamento, gh'ò anche sciusciantedoî anni e dapeu ghe vorrieiva quarchedun gh'o me ghe pòrte e aloa no me trovieiva ben.